'Si-: :koo:-: me-: :korn 'on 'ton, en kpor+ 'sororn' :daa, because :mor 'on taa-ih di :yee' 'an :porluh 'pehn-dih, :mor 'on :taa 'si-eh di 'an-a' :porluh 'pehn-dih, :mor 'on :taa :koo: di 'an-a' :porluh :pehn-dih, <hesitation> :mor :on :ya 'on 'si :on 'da me-: :on 'di :me-: 'an mu di 'de zorn-a klehkpeh bo, mor :mor :on 'ya 'on :koo: on 'da or-: di 'o or-: 'an mu di-' 'de zorn-a 'we-a' klehkpeh bo, any deh :on di :an :porluh 'pehn-dih :eh nmor 'de :on ku 'zorn dih, eh-: :nmor 'yi-dih, eh-: nmor 'o bo-dih, 'si-: :koo: me-: 'on ybeh 'o.